Fomba ankavintesan'ny téléscope raha lavitra. Teleskopy fomba <hesitation> karazagna fitaovagna ahitavana raha lavitry karaha marigny fô. Izy io misy vitre. Avy agnatin'ny vitre io mampaventy raha lavitry. Izy igny amin'izay zahavanao raha lavitry beky ahitavanao izy karaha raha marikitry ake fô.